أني أجول إنه حتى نحافظ على بيئة؛ لازم يكون أولويات الحكومات، إتحط خيارات الحفاظ على البيئة، لأن النمو الأقتصادي المستدام هو بيضمن حياة صحية للأجيال القادمة.